Raha agnazava mixe- fomba fiasana mixeur amina zamadinika ndreka koà zaho a de azaveko ananjy hoe machine mandeha amina courant io, de izy io an <hesitation> zegny hanina ataonao agnatiny zany de vaopotipotikananjy kara hoe manoto raha amina liogna mi anao agnatiny fa izy fogna mandeha amina machine.